أنا أحب القراءة أحب أخصص وقت من وقتي للقراءة ، أوأتابع برنامج تليفزيوني أو شئ. برده أحب إني أروح الأسواق أشتري بعض المنتجات خظار-خظار ولا فاكهة ولا شئ. بعض الأحيان أخرج مع العائلة أقوم ببعض ال-النشاطات المشتركة ، نروح حديجة ولا الألعاب لأنها رياضة ،هذا يخليني أشعر بالتجديد الصراحة والإسترخاء.